Menimcha tovonda ovqat qilgandan so'ng u judayam yopishib qolsa, buni yuvib tasglashni eng oson yo'li: o'sha qizib turgan paytida, ya'ni olovni tagini o'chirganimizdan keyin sra- darhol uni <hesitation> suv bilan to'ldirish kerak. Shunda o'sha yopishib qolgan joyi yumshab turadi va besh daqiqadan keyin yuvib tashlasak oson yuviladi.